एबे यालो एसनक चिज हलउ एबे एकरके डउलेसे नाँही धैले जौ इय दुइ, चार महिना मै सारीयाके ओराट हसउ । एबे एकरेके नाँही सारयाउ कहके तहिया डौले से धरे परलई । एबे मोर देखलमा सबसे डौल उपाय त, हमरा खोवाङ्हामा धैसि, खोवाङ्हवामा धधाके हसे इय घरवक चार हसई ओकरहिमा टङ्सी । एबे खोवाङ्हा कहइक माहा एगुडा कहदेउन खणही क न त बांसक बनल एगुडा भंडिया हलउ । एबे बंसवके न त उहे खणहिके यगुडा बितसि, भांख नहिया बनाके हसे ओकरके गुलगुलार बनओके, मुढा नहिया बनओके हसे ओकरमा भितरा चै पोवरा इचहिची गहके, यलौवा गहके हसे झांप देसी जहाँजौ बयार लागोस । हसे ओसने कके चारवा मा टङसी । एबे बयार लागे पोउसई त डौलेसे त हैने सरेसौ एबे बहुते लगभग बरसदिन नै जेसउ ओसने गहले जौ ।